Danën ni nuën nez canre'á lanì rnazën ra gyiedy, chi yu ni gyinaz-gyinaz tïep lamaa te queity izumaa, chi ztïé ni gyityug záh ndai cue gyiënymaa te chini <hesitation> gatymaa, chi chilo gatymaa chini zob nyis, <hesitation> lo nyis dáh r'e ni chemaa te chi gyiagbduubymaa, chi gyiagbduubymaa pus chini zhalymaa, idyié ra lanyímaa, idyié xirani, este, xirani icwou, xirani queityza ru izhiëu che gwau ra becw gwaura, <hesitation> gula gyiuni lanyí nyúu. Chi-chi chilo gyiadymaa chini zobmaa <hesitation> liga chi zobmaa áh, lo gaimaa chini cweumaa gac'maa a liga xiobgyín ngá gula xiru zté-zté nez gunumaa, tïe bal inizaën za pollo rostizad áh, ni rniën gyiéd lóo bal áh, lamaa ni este bzë chi chilo gatymaa áh este chini taby zhirani taby tyexmaa, taby ra xiobgyín gi tabyra, chi gadimaa lo gí, ba cagídimaa. nía queity-queity tíep' dandi rluuni.